ഭേക് പോതതോ അനേതി ബയത നുന്ഛി ച്രിസ്പ്യ് മരിഓ ലോപല നുന്ഛി മേത്ഥ ഗൌന്ദേ രുഛ്കരമയന വന്തകമ്। ഓവേന് ലോ വോര്കു പ്രേ-ഹേഅത് ഛയലേ। ഭന്ഗല ധുമ്പല നുശുബ്രന്ഗ കദി, പുരുഥി ഗ അരനിവ്വദി। ഛ്ഹകുതോ ബന്ഗല ധുമ്പല നുമിദ। കുന്നി ഛിന്ന ഛിന്ന അഗിതലു കോയലി। ഓക ഛിന്ന ഗിന്ന ലോ നുനേ, ഹുപ്പു, മിര്യല പോദി കല്ലിപി। ഭന്ഗല ധുമ്പല നുമിദ രുധലി। ഓവേന് ത്രൈ മിദ പേത്തി ഇന്ജലി, അരവൈ നുമിശ ലോ ബകേ ഛയലേ। ഛ്ഹക് ഛയലേ ധുമ്പല നുമിദ വോര്കു കുഛി ഛുദന്ദി। ലോപല മേത്ഥ ഗൌന്ദേ രേഅദ്യ്। ഓക സരി രേഅദ്യ് ഏന തവഥ। ഐധു നുമിശ ലോ ചൂല് അവനിവ്വദി। വേന്തേ നേ സരു ഛയനേ।